to ah ayu nirditəm. Tagdan ma dak kifin da masu əndana kwen agane, tagdan masaga əmdo nakwenɗəm. Baden tawanka azgama tagdan masaga əmdənakwen a gag bade nəm. Ʒmdənakwek bade atəmanko ga jlamu benbe achi ənchi achi, ama galhama tagdanna dajlami chi əmdanakwen ajləməm gada achi aci əsdavi ka achi unchu- daiki betkim. Awun sumpapku kwaya baɗen waskə achi chi badek jiren kwaya sabu mangari kata ben kwaya nagari na achi kata ga chachraga chi gada əmduwade uktu vayat kəri kəma, achi uktu vayat kəri kəma paltəchi, vayan va paltaga əmdə nəm. Vayan duwon əmdən bata duwon jlami əmdəna kwaya nna sai kazari ifki kəmana, kazan duwon akəma yau kwaya ko agi go vaya, mupa nən əlhu alhi baci kazan wujurən ɓena gəlhe bachik vaya nəm. Gəlhi bachik vayau yaye vayatkəri kari ɓa. Koro vayau əndən abərigi ben kwaya achaikoia ramma agai. Badenye əncha da kata rammanəm. Gado ni duwon, aino ni tada kuna amma vayan əməsi əndən əndənakwen arek baden jirem. Vayan bata damasi amdamakwenəm, alən manko aməsi əndəmakwen. Bena vayan batam a baderi. Apibe vayatki gəja baderi kwaya əmdan avotegi akon, badek jiren kwaya, amma jlawuk sabu, əmdou gafeno kata tankamən, tuɗɗana re, tuɗɗanare adgak vayan amma əmdən daɗgə vayan, baden nəɗgaga vayanəm, koro apie vayatki ka sai yanayi gagəchinagi, zmcho nəto, achiduwon badek jiren kwaya vayan achi agwze yakona vayan dətadichi i ƙaman, aɗi vayatki duwonin a baderi gabzan kala nəmkwaya sai makadi banəŋ əmdən nek vayatki yatam. Amma ayi deŋ əmdənakwenkwaya enayau əmdan ajlamigi əmdenakwen. Təna eki əndən duwon, vayaman duwon alən agarau sa achi nauta a dəmbak layi yaye manyəmən agəna karerəm, gada achi gani kareri ka achi aiko kəma, achi gənu gaɗa karem duno, sono alək baden, a baderi vayan benem, vayan atu kareŋ akan, amma vayan ma harga taditu i kəma ma ata masigi gəmsəmakwen, vayan bata məsi əmdənakwen a badirəm. Ajlami na nuwan yaye, gənchu duwon ya masi əmdənakwen sai ya məsari de alən. Aləni duwon ɗavayya kwaya ya masi alin duwo gada gəmasə vayan yanko vayan atkəru, ga barin əmdan tam yaye achiəsga ma atatkaru ai koro achi azgama sabu ga bari, sana gabari, kwayaai ai na ya lagu na gabtakok jlawanye ajləwau ye a jlamu chinke? gadau nanka vayan a baderi atə bənəm. Yagatkəra ya makaye ga maki ma katkədi nka kəmətki, mena man vayan da katəma atəmanko jamjama ramma, atəmanko atəŋ akaŋn əmdam tala, ata batam, A baderi gada ma agidek vayanna gakikəma ya tagəɗa taka, gə batam, gə tagəɗa əmduwade kwaya əmduwade azgri ka gə bata ga haptəm, lambit kari nabe achi gambitəgəm. Emdən dewon dang alən dava kwaya sai nangotari, alri duwon dava gwaya ko ben nagawəm, sai ya nangatari ben gadeka agərəm yaye achi duwo alri dava yaukwaya nanguwan, sai nangotari, nangotanno bakatta adabət kawun sai ajluwi. Ama achi duwon da kati dəmma biya, aa ma sai yadgari gaɗak vayatkəri, arewade achaba əmdan amma a baderi əndən agaram. Sai saban duwonin jlajlarewim danna da da paltakchi kwaya to, bena nike i datkane, nike datkane əndan ben gaɗeka angwarəm əndan da kotuchi ma aji man əmdan a papkak ben na arire aci man əmdu duwon ənchu kwaya dane diyane, ɓena ayuna nani igana ben agamɗanm aa kaka bariya ahanyaye kaka bəriya kane kwaya, nannamake na hini apata, na jla najlami kaka bariyane kwaya naba. Amma nalagi gana kamdən nan natki kazanna damti? a ganam, gadau nanka duwan agak baden, dek badekjiji kan, badek sakana, vayan agari benam koro vayan maka gadu, makaga əmdanalkwen aga rəm, sai əmdənakwen manko a makan əndənakwen to atu da barichi əmdəna da hertici, choyau benbe də sagau chono atu.